Baolina kitra no tena tian'ny olona ny mijery azy ary tena betsaka ny olona no manaraka ny baolina kitra eto Madagasikara